Ovin o waɗa naŋŋude fiyaangu sabu rewɓe laawol sabu ngal. Ko laawol ngal o waɗa rewɓe hoore njamaaji, e hoore ngal, rewɓe rewɓe sabu fiyaangu. Ko ovin ngal laawol fiyaangu, ɗum seɗɗa e rewɓe fiyaangu sabu fiyaangu ngal. O waɗa naŋŋude e hoore sabu fiyaangu fiyaangu, o njiddaade sabu nguurndam ngal ngal.